A <hesitation> itony aby ndraika zava-manitra fantako: tongolo lay a, dia sakarivo a, dia tongolo gros oignongna a, dia du thym.